कसो काम कर जिया आसान भसाम बताड़ो। इरो काम रहो एक इस्थान ती धेर की दूर दुनियां। काहलिक जोगापर <hesitation> जाने न। आपने सोच नहीं सकता से जगा में आवाज पहुंचार। दे इरो काम रहो टावर दुआरा। <hesitation> मुशेन ती इरो आवाज काजे तरंग में बदलनो न आवाज। काजे कनवर्ट करें दुसरी स्थान पर पहुंचाओनो जियो। मुबाईल टावर कॉमपनी दुआरा काम करें दूर दूर। तक वात का नम काम दे अशी एक कॉमपनी काम। करें टावर द्वारा वायर द्वारा आवाज काजी ली जाई।